Kisha hangër ma mirë mengjez për darkë se ushqimet e mëngjezit si votë, buka e pjekun, e gjanat e lehta janë t'shishme edhe të lehta për me i tretë edhe kto i bon perfekt për ni darkë t'thjeshtë edhe t'kandshme. Përveç ksaj, ushqimet e mengjezit edhe ta japin ni ndjenë rahatije edhe janë plot energji, t'bajn mu ndi ma mirë mbas një ditë t'gjatë t'punës.